هلا كيفك؟ عرفت إنك ما تقدرين تنامين بدري، أقول لك إيش رأيك إنك تسوين لك جدول عشان تكونين تروحين للفراش بوقت منتظم، ولو إنك ما تقدرين أول يوم وثاني يوم تنتظمين وتنامين في الوقت اللي تروحين الفراش، بس على الأقل إنك بتتعودين كمان لا تشربين لا قهوة ولا مشروبات طاقة، ولا تأكلين بالأكل عشان تقدرين تنامين وبعديه عن التليفون والجوال. قبل النوم بنص ساعة، والأمور إن شاء الله بتكون تمام.